Yu'u tá kai ho o on. taku naranja jan limón jan ho o on. mandarina kanrijan taku ho o n. nrida ña jan chí, i'a to va'a, va xhi tata chinrua ña ta ku vichi ña vaxhí tiemepo vixhí ta nridajan xhinreña na o ki kueo xhire nida ña ihajan mio nrida jugo xhi kitijan tá, vati na koo ha ho o on. na katio ti koa yo'o ha kunitan ho o on. nrua nruati ta ku kitikanna ngu tamarindojan tana danruaoti ta koti xhín ti koajan, tao nrida ña tá o ki kueo ta nrida ña ihajan tá va'a.